Mam wan iŋɛ se'em nyaŋɛ kpemese n kɔma ti ba dita diisi wula de la n wan pa'alɛ ba tiisi wula n tari nyɔɔrɛ se'em asaala vom puan. N wan kelum pa'alɛ ba tiisi wula n ka bɔna se'em sɛla n sɔi la ba bo la saŋa saŋa tu han gee ti ba bɔna la nari ti fu mɔ gee nyɛ ba di la iŋɛ se'em la ba tari la saŋa bɔna gee tara saŋa ka bɔna. Ti dina wa wan basɛ ti ba baŋɛ tiisi wula n tari paŋa se'em n mi wan kelum pa'alɛ za'ahum se'ebo n boi tiisi mi wula puan la wa iŋɛ se'em nyaŋɛ bo ba inkpemesegɔ ti ba dita tiisi wula ti la suŋera ba gee basɛ ti ba yɛm yelegera n la ba gɔnɔ zamesegɔ.